<hesitation> Magnano akoa ity moa zany izy ko da kamo gny vazaha io <laughs> da gn'efa namorogny an'io koa moa zany indreo, fa e lasiety koa zash refa maloto, ahisa amign'io aby avao lasiety na sotro ko na <hesitation> boly, da rehefa avy eo, rano mafana zany, izy avao magn- mandefa rano mafana entiny agnasa an'igny satria e rano mafana zao halane menaky, da vatagne tratrane rano mafana zany e menaka ame lasiety tonga da <hesitation> madio.